Mety be mihitsy ano koa mampiasa hangitrangitry regny, hampitombanao tsiro na otrikaina amina hanigny hohanignao. Ôhatra, ano mahandro igny, asiagnao sakaitany hely, asiagnao tongolo gasy hely. Regny- asiagnao poivre hely. Iregny sady mampitombo hery fiarovananao no magname hagnitry hanigna hohanignao.